هلّأ خلّينا نحكي كمان عن أنواع الفاكهة. <noise> كل بلد كمان بتتميّز بي نوع فاكهة معيْنة، وبتبئى ب- بي بلد تبعتا كتير طيبة وكل فاكهة إلا مَوسم معيّن مش كل الفواكه بتكون بي كل المواسم، في ناس بي حطّوا بالبرّادات التُجّار وهيك بس يفُضّل الفاكهة تتّاكل بي موسَما بتكون أطيب بكتير مِن مَن نكون مفرزينا أو نائلينا من بلد لا بلد فا إذا بتتّاكل الفوا- الفاكهة بالموسم ال- <noise> الزراعي تاعا بتكون كتير طيبة و فوايدا أعلى. خلينا نحكي عا نجاص، أفوكا، أكدنيا، أناناس، باباي، بُرتقال، بطّيخ، تفّاح، موز، تمر، توت، عِنّا التّين، عنّا الغوّافة عنّا الدرّاق، في الرمّان، العنب، الفريز، في الكرز، في الكيوي، في كتير كمان أصناف من الفاكهة.